Ae ka fa tany, gnamb- gne gn'amboa dia atokotry miabigny gnala, indreo zany mampatahotry gn'olo, gn'olo amin'izay sh laha matahotry sy te sy masaky miditriditra amign' ala igny sy mahasaky manapatapaky hazo sy mahasaky magnisignisy raha amignao fa da mipetraky ame misy andreo agny.